Tɔ, agbla zuzwa nwā kimɛ ni ka di agbla zuzwa di mɛ lukpɛ ribli mɛ nɛ, agā ncoo, n ri ncoo nɛ, ki nyɛkpo mɛ rɔ la, nda mɛ rɔ la, ka yaka la kɔ̄ yi nini adza mɛɛ, ɔ ri nkɔ̄ ɔ ni agā nyɛlo shɔ, kan ma na. nkɔ̄ nini nyɛ vukɔɔ agā kɔ shɔ̄ kɔɔ ma kɔɔ rɔ ta kɔ̄ wɔɔ, vukɔɔ ganɛ wɔ shɔ nɛ moo, kɔɔ ma dɔɔ. Nkɔ̄ ni ɔ naa mijɛ kɔ na ni agā nyɛ shɔ, nyɛɛ kɛ na, ba yaka laki la zwiicɛn loo, izwiicɛn loo nɛ zaa wekɔ ɔ nani agā nyɛ shɔ mijɛ kɔ swiicɛn loo na. Nufi izwii cɛn loo nyɛɛ nɛ kɛ, nkɔ̄ na nini agā shɔ ka zaa nna wɔ na, maa siwɔ ma yɛ kaka, kan maa siwɔ jɛ nunɔ kɔ cwesi kin nganɛ zaa mɛ na, amma ntā wa. Gɔɔ siwɔ gu vɔ munɔ kɔ naa. Ba yaka la kɔ̄, nki la di nala ise, ko ɔ na ni avli nyɛlo, sisɛlɛ nyɛlo shɔ mijɛ naa, nki wɔ jɛ kuva vɔ̄, iwɔ naa itsi si muna. Ipɛrɛ nɛ kumala di nawiisa lɛɛ kuma isiilɛ, awisa nɛ ki la mjɛ ribii, maa jɛ ribli mɛ ritre nɛ nka ni zuzwa kɔ̄ lɛɛ kaa bɛ ritrɛ mɛ kucɔ ngbla nɛ nɛ. A kpɛ bɛ miyɛlɛ nri nɛ ba di yaka ki ila gɔɔyɛ kila zɔrɔ kusurkpɛ. Kusurkpɛ nɛ, ipɛrɛ nɛ la fara, nan nala, iblɛ ba jɛ yi ki yi nayi, ina nayi naso, ina nayi trɔɔ muna, iblɛ ki ba sarɔɔyi nyɛ si ijɛlɛ. Icɛn kuba bɛ dzi niyi zaa kuba pa la kuba yaka kɔ̄ yi nayi na zɔrɔ kusurkpɛ, igɔɔyɛ kiyi zɔrɔ kusurkpɛ. Ki la gɔɔyɛ nɛ nyɛɛ, kila gbiin kila ko nipɛrisi kuba gba la a lɔ kila. Ki la yɛ, la yɛ ma ayɛ la zan nigini na. Ayɛ la lo ki la nala, ayɛ la lo ki la lɛ. La yɛ dāā, la yɛ harr ki la bɛ klɔ nwa nɛ. La kpɛ bɛ klɔ ki la di kaa la kpɛ bɛ klɔ ki la di kaa lan kpɛ kula nyi kɔ̄ gɔnɔɔ nanɛ, kuba kpɛ sakɛ di la ma nɔɔ agbla nɛ, ki iyi izɔrɔ ki zɔrɔ ki nayi ritre. Nki yi zɔrɔɔ yi ki yi nayi ritre na, ivɔ̄ nivɔ̄ɔ̄, ididre yin krɔɔva jɛlɛ wa. Nyɛɛ nɛ, kila bɛ gbɛ <hesitation> agbla bar kila nyɛrina munɔ. Lukpɛ agbla ba ki la bɛ gbɛ kila nyɛrina nɛ, kila nalaa kusurkpɛ. Ila la bɛ ma nayɛ la ki eɛ, aklodzi zan kpi la na, lan na la, lan na zɔrɔ kusurkpɛ wa nɛ lan zɔrɔ lubɔ ki la klɔɔ. Lan na tata lubɔ kila klɔɔ ki ila la bɛɛ ki la ki tɔ, ta bɛ fara agiibaanɛ, la naa, lan nala, la bɛɛ, la kpɛlɛ bɛ nala muzhɔ̄ kpɛlɛ bɛ. Ka kɛnkpi lo, a bɛ nrɔ la, ki la ni ki kai, tɛ lan lɛyɛ mijɛɛ bɛ. Kuba rɔ la kuba yaka la kɔ̄ yi gɔɔyɛ. Nkɔ̄ gɔɔyɛ ritre, anɔ zwazwa di yi wa. Amma, ki yi gɔɔyɛ na, ki yi nɛ yɛ nzanɛ. ritre yi za pɛ daa naa. Nyɛɛ, kila gɔɔyɛ nɛ, kila di nyɛrina nɛ bɛ, tɔ nɔ saa ki isiilɛ, kila din nza minyɛ kila du bɔ lɛ nɛ na. Amma nka di ni ipɛrɛ nyɛɛ kuba di la, n ganɛ, ba pa agbla loo la nɛ, kila di kuki na ipɛrɛ nɛ naa, zan nza nɛ zan bl la zaa pɛdaa na agbla kuba di pa di la nɛ. Amma isiilɛ nɛ, la noo ka du zwa lukpɛɛla isi gbla kuba pa di la kuma kila gbɛ ki la nyɛrina munɔ. Ki la di na kutuma munɔ harr bɛ lɛ. Isiilɛ nɛ nɔ kaa, laa taava gbla kuba pa di la nɛ, la taava a kutɔ̄ ki la ma si ki la wusɔ agbla kuba di pa di la nɛ. A kpɛ zaa risi nyɛɛ tumuna. Kisi nyɛɛ nɛ zan, ba da ka isi la, la ki yii, la ki yii, la di itsi nɛ ipɛrɛ nɛ kila paatɔ̄ bɔɔbɔgɔ zan, nzanɛ zan, gā kila di munɔ nza nɛ la zala ma, kuma, agalo si gbla ki jijili pa dɔɔ nɛ kɛ, nka di gbla dzidzi a ki jijili paa dɔɔ kɔ̄ wɔ di nyɛ kɔ pɛnyi nɛ kɔ tɔɔ. Amma ka di gba zuzwa ki jijili pa dɔɔ, a du zwa kɔ dɔɔ nyɛ nɛ, manyi kucɔ ibɔ̄, ani nyi wɔ zwa inkpɛɛyɛ kɔ, ani wɔ zwa lukpɛɛyɛ kɔ lisin kam pa agbla zuzwa dɔɔ na. Kuma iwapɛ kam pa agbla zuzwa dɔɔ nnɛ, nkɔ̄ ipɛrɛ nɛ ki agbla nɛ du zwa lulapɛɛyɛ wɔ, iwɔ pɛ kinyɛ nɛ di nyɛ zuzwa wa, amma ka zaa zwa lukpɛɛyɛ wɔ na, blɛ ɔ ni nyɛ nɛ dzi niijɛ kise nɛ, a kwana wɔ kaa ɔ ma kucɔ ma jɛ dɛɛ kɔɔ naa nɛ, dum o nyɛ nɛ kpɛ bɛ gbamiɔ kɛ. Amma isiilɛ nkɔ̄ bɛ naa harr kana kɛyi isi jimi kɔ, ɔ bɛ pɛ ki nyɛ nɛ adi soom ko kuma nyɛ nɛ a di dum, bɛm mijɛ, a bɛm dzi mijɛɛ tɛ a di tɔɔ nyi mɛɛ. Amma isiilɛ nɛ agbla kuba di pa di la nyɛɛ nɛ, mɛ bɛ gbɛ ba di soo ki la nala ritre wa, ba soo ba kila kpɛlɛ la ajimi na. Inɔ saa ki isiilɔ̄ kɔ̄ n ma agbla kin baa padi la nɛ ka di agā zuzwa ritre mɛ na. Ncɛ minyɛ kuma kuba paa agbla dila nyɛɛ nɛ nko mɛ kucɔ kɔ̄ nka za manyi agbla baa na Blɛ zaa nza nɛ za la zala dɛ na, blɛ zaa la di najimi ka dɛ na. A di kucɔ gbla ba nɔ jɛ la ki isiilɛ kila kɛyi icɛn kila di bɔ nɛna. Kuma, agble zwa ki nyɛ dɔɔ gbla, ki iwɔ ma na shushɔ̄ kɔ ma si, dumu nyɛ dɔɔ gbla ipɛrɛ blɛ wɔ ma na shushɔ̄ kɔ zɔrɔ duba lukpɛ kɔ̄ nwā ka di wiibɛ, ɔ bɛ, nwā ka zaa wiibɛ na ɔ lɛ. Amma dɛ a zwa ki nyɛ dɔɔ gbla kɔɔ paatɔ̄ bɔɔbɔgɔ isi nɔ agā lɛɛ an kɛbiiwɔ wa. Inɔ saa ki isiilɛ kɔ̄ n dɔ nyee kɛɛ gbla kin nyɛ pa dɔɔ nɛ, a di aga zuzwa kuma agbla kuba pa di mɛ nɛ harr lɛ harr ivɔ̄, nɔ jɛ mɛ ki harr ma ki ndi da ka nwanɛ na. A di aga zuzwa ritre mɛ na kuma n di cɛ minyɛ kuba paa gbla zuzwa di nyɛɛ nɛ, nsali, n di cɛ nda nko because la ri ncoo nɛ, inɔ di nyɛ ka para isi mɛ, ka da ka si mɛ ko nipɛrisi, ka <hesitation> gā ki la zɔrɔ ka zan mijɛ kɔ̄ na harr si jɛlɛ ma ka pa la, harr lɛ ki la bɛ nɔ gā ki la du bɔ nɛ na. so la cōō nko lɛɛ. Gā kɔ̄ mɛ di munɔ gɛɛ nɛ kɛ na.